أحب إن أنا أطلع رحلة مع شريك حياتي لإن شايفة إن هيه هتكون فرصة حلوة قوي يعني عشان نقرب من بعض أكتر ونعمل ذكريات حلوة ونستمتع بلحظات هدوء كدا وانسجام ورومانسية، وكمان الرحلات مع شريك الحياة أما تخلي العلاقة أعمق وأما تقويها برضه كدا وتخليها ناضجة